<hesitation> Isan'ny hevi-diso hieverana ny alika zao ny hoe ny fiompiana alika hono mampahantra, izany hoe mitondra fironana fahantrana kokoa eo amin'ny fiainan'le tompony izany ah ny fiompiana alika de akoatran'izay ah ny alika koa hono ah <hesitation> tsy azo ampidirina any an-trano fa mitondra aretina.